في تونس الشهر لفيه حر برشا هو شهر جويليا حيت يكون درجات الحراره عاليا و تتجاوز ربعين درجه مئويا <hesitation> أما شهر لفيه برد برشا هو جانفي حيت تنخفض درجة الحراره بشكل كبير و خاصة في المناطق الداخليا <hesitation> بالنسبه للرطوبه الشهر لفيه الرطوبه أكثر هو نوفمبر بسبة الشتا و الهوا، أما أكثر الشهر لناشف هو أوت حيت يكون الجو ناشف برشا برشا و مكانش الشتا.